Lakan toga bllin de dinian nak kabe rola na tama tama bei xnaꞌ rieke na kawi na leeka tan bllie biche xinlaka per le aka bin niako bueno di xin labo niako xinla di xinla la creencia dikan xe en lo xna la llip tambale ni bileno wap bellie be xinla llu utaka mieti ena ka bela de por si diikaꞌ braka we na ne lloot ne lloot te rin de deti na blogoꞌ xnaꞌ deta brieti lakano o naberra de ti la nogob teber la kwila riob lo rob lata xinladika no rachibala te koria la mera le xnaꞌ bieti dieti xinla llooto loble kable rook ka bei nika bei na kop ka bei ni ka bei niwa ni ka rbei ka wei lia an bella xinla riakawe niakwale noto x̱o bin briida ka xinla te kara llia nalma nekan no ka xin xinla diikaꞌ guiborpela nakane na rula be lliala rejale to kabde lo do nen kanon nokan nen kande al cahuete xnaꞌ yetega lenex dia kabdernon bich kabrane xnaꞌ la kabriene iteke kan we rra chuna ben yene tapaꞌ benyene na loob llod ne ne tama chicula neda ka bchukene ned mal na nakan